Aë amae yave ayemongueta ye kua ñemopira pitaba yave kua se amae jeva jaeko amomae ai mbaepoti pita rangaguava jae jokua se amomae ai añemongueta yave jukurai amomae.